تمام هنقول <hesitation> رقم الهاتف هو خمس أربعة ثلاثة اثنين تسع ثمان سبع ستة، وتقدر تضيف رقم المنطقة مثل أربعة وعشرين إذا كنت بعمان، يعني يصير أربعة وعشرين خمس أربعة ث- ثلاثة اثنين تسعة ثمانية سبعة ستة.